Au boe au alelak au rasa au rasa nanti hutang boe au bisa bae au butuh waktu untuk au hahae.